Na ruwai da ɓandau na zabai aku zabai se kakasəku dena aam nin se da dlam nin se da dlam zəgəm <noise> kafin zəgəm da dlam puɗa, da dlam puɗun se da banɗi zəgəm garma kə tladin da 'yuwi ko wana gandi dayi da nai dayi da nai dayi da nai na kasau, se dan gwi ndak zəgəm na babi para ko na nda para sa'anan se na ndak zəgəm aku gu, da zəmu du nin se da vərai vəren garan se da bandi ruwai. Da dlam zəgəm nin se da rawi se dani da dlam tləra da dlam tləra se da ni ii raɓa, da dlam na raɓan da aam maɗu a dina aɗa, dana aɗa se da dlam raɓa wan da dlam raɓa nin a ritunu sai da ri tunu pa na ayawa nin se karam. Toh da dlam na zəgəm da dlam na raɓa <hesitation> tləranin se da zəgəmi riduwa, da zəgəmi ridu a ɗida gu jan rawan garan se da dlamin garan se da dlam raɓa, da dlama raɓa duu gu dlam na ayawan se dani kərbina auu gu marɗu, da kərmu du nin shikke nan <hesitation> riduwa ke a bina karau da rawi rawan gara a ri tunu a ci ye a ri tunu dlam na pətlayu nin ii gususku se dami gwargun da jib payai da jəb pau na pampu kə dəsku kə wurzu. Ari tunu se ka ki riduwa da 'yawi go bee ɗagai ko gəshak mi aləntau, toh a ri tun kapin a dama ɗi a 'yawunin da wuda na aɗa marɗu, daudu nin da cacpi, da cacpi du nin shikke nan "da a da ɗikau" bai da dəriu se chan rani nin shikke nan se lukwtu bigila, bigilan kabin da ɗigau nin se na bi riduwa ke nawan gara dade da tat se da tatimi riduwa da tatimidun se dan bik ɗika da dikidu nin shikke nan don gwi se munduwa <hesitation> ruwi na kə bigik na kə dəman, to amman su mi na ramu tuku kə dəman. Bigila kuna da dlame vək gadira ri mi wara na nasawa ruwi bigila kuma na bee mi wara da zəgamau butu na timatər na tattase, na dankali na shinkafa kə rani ngum cham. Duk bee wara a dluman garan duk da dəbau ii ii bigila da amman kuma an ci aam ye toh da jibu dəɓau da jiba dəɓau mi wara dlamin gara sukur nin se da ci du. Da ta du da kuku nin se dangwi mi wara a dlama da ku wam, ka ki timatər a 'yawu ye da bərdau da daratigu da runau, ka kə shinkapa se lakwtu nawau. dan dashi dauji dan pi bəshik gu sa'anan "dan dan pa" bəshik gu nin se dan na kwanso gu ii munduwa ko ayawau ii munduwa bee, bee mi wara da zəgəm gu ii dəman kuma na marɗu na garafka, na riduwa na gwadanu na gwadanu, su tuku bee mi wara gawo da dlamau a rituku ruwi kuma da dlamau atu gususku, waci da ruwai gaɗa abən, amman gususku abən rugara bai. Na karek ɗibət ka ki gwadanu da dlamin da ɗibdau, riduwa da ɗibɗau auu tunu da te taa, garafka da te taa. Ruwai na na bayi a kunu don rutayu men nin ruwai, na bi dakwda kə bigila da təkau na ta abən da kunu ruwai, na bar bee wara na tamba ndiwa men mi wara na atu bai da kunu ruwai ɗagai ruyu ba bai, ɗagai a ruwi bai, ɗagai ani da ii ri ga nin se na mi na bari ci kə taa. Dagai guma gwadanu ancu da bari ci ka bi "kə kə nakwana" kasutuku, duk da kun abən duk da kun gwadan cham.